<hesitation> Savom tikat. <hesitation> Red panda le. <hesitation> Giant panda. Tehean mau hi an einasa eem eema. Nikata hean atla bwin. <hesitation> Mau gezi. Sompani atraga sompthum pariet sethi. An lau ee chinani. Hemi mau an einasat eema vanghean. Nikata hean darga sompani. Tsuang hi einan hun ngin lau mang trina. <hesitation> <hesitation> Mau atraga an taksamamotu chaknasiam tehean atleem eem avanghean. <hesitation> An maani hi ramsadang tene nahan. <hesitation> Tekenin, an zoyin, an harlau eem eem bok ane. <hesitation> An hun tamzok hi einan le. Mut nan hean an mang tlang bwin trin bokane. <hesitation> Heng tehean atamzok hi jaina lama mutur an tam le bokane. <hesitation>